A' wakaxej kuyilik u- uyumil b'el u- b'el ki uka'aj ti inmentik mentej jach ki' uyool juntuu yilik a' uyumil.